Fomba fangadiovana taratra maloto a dia samy manana ny karazany, misy sasany dia mampiasa lavenona malemy sara be amparaka amin'ny i vitre io, dia igny dia kafôhina moramora aminà taratasy gazety izy, dia vita igny avy akeo dia ampanarahina moramora aminà lamba mandomando dia madio be avy akeo i vitre.